Sitam e lo òwee ere ayɔloo a’taan mani ama. bèè yere ba neh log nee abu, yere nee ba neh log mu è a’wee lu dɛbẹ dɛbɛ sah qbia loo. Yu a’bu a-ɔngana a’bu sah o’si dɛdɛɛn nu a’ wee lu taaghan or a’wee lu bi’e ebēē ayii bu sah doo kɔ bu’ā abēē dõõ kurhu kuruu kuruu e aba sor o’ dab ghe sua atasi ne ahubari su yere loo sah o’bui do. Aba ye maa boh na ghe a. Nyorbee lo mue lo dēē ni sor pya neewa wēē maa nwu, aue pya nwii ba mea ā, ba bēē wa u nu ba kèrè mu-abu’e neh. Lo mu-à buè ba bēē h sah ba yere nɔɔ loo sah nwii kɔ a’dè lo nwii è dè sah yibe ɛɛ agha lōō sah dɔma. I sɔsɔzɔ ayɔlōō a’ tɛɛn naa bee wa in a lōō. Ale isɔsɔzɔ ayɔ lōō ē, a su ibee bee nu yere loo, bu aukpa, naa bēē wa in a loo. Pya nu awe lu boreh è sor o’ dēē abu’e lo. Nyorbee kɔ alɛ ere mii, alɛɛ mii è ane nèè ne akpò ane nèè. Lōō o’dè pya lo nu, o’ mue kee ale yɛɛ sor o’de alɛ ne waa rice Rice naa le zia è ah, aa dēē ma ahisi lōō pya è ozone. Nu i wēē dè, i dè fufu ama, aan è àdōō ama, lōō zia i’ bēē kèrè è i’ kèrè zia kɔɔn è z’ wēē lu abui bu zua, abue lee è ēē nyor bēē lo kā. So naa lee kɔ okü kèm bi bi'a lōō bēē tega hrongōn lōō zii, nyórbee ten bi'ongon naa lee. o'dāh le za tēn bi'ongon. lōō lō néé sor lō nēē é dān a'mue ko o'bēē ye kɔ'é-ghi ue deme lōō, bua naa béé ye eé- hoo ā su bàà ne kānà bi bie yee. sor a'lo o'kɔ oo'bēē dōō wo'é, waa bié dān, ale é dan hee. lɔgɔ mu o'sekēh ko é éyiea nàale' so, naa lee kɔ o'kü kēn pya néé pya néé bia lóó kɔ Bé'a yere bá saɧ a'lūz lee lōō āa bu o'akpong, o'tan mani, o'lé é dòò kēn bari bēē ā sere dó. but, pye-sor o'si wēē yāāh tormü amà, o'dóó sah o'su i'mia sah yere lōō sah ɔn r'mue nee kɔ deǹe éé'm mea bēē a'toz dēēn. dōō lēn a'li si lōō bēē mea dó, ló o'maa nwü sah o'mà naa pōm, ba tormii ba béé'a neh. lo tórnui o'-ɔn sah oledēn o'mà, waa sua, dedeēn ee pom sah yara. Nwii ere nuke ɔn. but in̄ a'ina kēn a'do sah o'ma, o'ko a'to bēē ske to-bari sah oo'ɔn, pya bō-nee, pya dam'bie, ba'e bōō nee pie é ba'e neh ā kɔ o'naa ɔn. but, ō we lōō tórmii amà, taa'taa lō a'āā mēē kweh, ba naa yere bgs nu bu, sah o'-ɔn pya li kā, bēē pōmeh mà bu nēe. T am tormii si lō. lōz nee a'deēn sor o'-ɔn pya lō kā'm, oo' ere lɔzɔ taazhàn lōō deēn ā neh bu'ā nyorbié a'dōō kɔ aba sor ā yii bu, ereba bi'e a'bee'a le bu. ale e'kuen alee bu. a'dōō kɔ o'si bu'akpo, ā'dōō kɔ deēn ā, eba nu a'bēē lu i'apolo, é teen a'é éé lóó deén a'lu sāz sah ayii deen. o'bee sin̄g ba si'ā, kpān e'lō. nu ra'lo lōō tōrmü lo. pya nu é i ere aan̄ lōō zia ama, éé kɔ i'dé, ereba si déé i dé aba zia, it